Ebisoro ne'bisoro mbyayikira kuruga omutaibyayo, ego ebisoro ne'bisoro byayika kuruga omubitayibyayo kurugira ekisoro ekyana ekito, nyenayakyo bwekuba nekiretera ebyo'kulya, eba negyegeza nka omubwire bwomumaiso, chikuba nikyo chiba nekyegesa ebyana, abaana baakyo hati nke kinyonyi bwechikuba nechiretera omwana wakyo ebyo'kulya, nakyo kiiba ne'kimwegesa oburaba akuura, akamara kuzaala akuuma naletera abaana be ebyokulya.